حاجة لي فريمون نغقل عليها لي فريمون ضحكت فيها حتى شبعت, ني عاقل كنا في القسم هاكا نقراو, اييا و ضحكنا و صايي سكتنا, و قعدنا هاكا كملنا نقراو, المعلمة راها تقري, حتى ضربة وحدة هداك صحبني اللي ما ضحكش معانا قعد قابض الضحكة و ضربة وحدة يطردق بالضحك, مهم سيتي فريمون ان مومون لي جامي نسيته في حياتي, بورتون هايادي فاتت عليه عشرين عام